Hannde kaa kartiŋaaji ana woodi e telefon walla aɗa waawi ɓamude kartiŋaaji pappiyee ɗii duu ƴeewaa laawi ɗii. Banngal telefoŋ koo, so a ƴeewii Google Map, kañun ɗo muuyɗaa yahde fuu. So aɗe anndi innde nokku oo, a winndii tan. <hesitation> naɓete e nokkuuje ɗee.